Ret ti ka man liis shini shini. Pee ka man liis shini shini, ɓe nga pee ki kwangpee ɗess ɗikin yil nde ku naan le. Pee mang kam ni a see, pee kat a ki kɨ yil ku mop ɗi or a bɨlaat, ɗang a man bɨlaat pee, ɗang naa man liis bɨlaat, ɓe ɗang a ki pee, ɓe mop pee mak fulup an muw. Mengu pee mak sat kubis kaaka muw. Ɓe a ni a kuret ti mu man liis shini shini. Kat mu man liis ɗess, ɓe ɗi ɓam mun yi mwaan pee ki kwangpee. Kat mwase, a met a ki ɗikir mu cainiis mop, ti a man liis mu mop, ɓe mbii ku mop sat pee weet, ɓe a kyel. Ɓilang mop naa an mɨzep oh, ɓe a kɨ ɗaa or. Kwaamop or, kwaan a or mop or kwaan a or.

Ɓe ka kat kwaanga, pee nika kyel mbii ku mop sat ɗi, ɓe kwaanga ka ɗel ɗi kaa kwaamop ti ka kat mbar ɗi. Pee man liis shini shini, ni ku kyeen ɗess. Ni pee ɓam mun pee mwaan ni pee ɓam mun pee mwaan ni pee ɓam mun ɗikin tang ran ni pee ɓam nub, ni pee nji ku so kɨkyeen mun. Kaa kwaan shi kaana, ɓe ɗi ɓam am. Pee mwakal tong maan a mwaan. Ɗaa ki taraba ɗaa ki jalingo ɗaa ki yobe. Ɓe kat a man liis mu pee ndeeni mop, toh, ɓe weet mwaan man, a kat an a ngu tul. Baa a kyam a kat an a ngu mɨzep muw. Baa a pee mwaan ni se kyek muw. Pee mwaan sini shini ku ɗaa ki, ku kat a man liis shini shni, a dom yi a man liis ku ɗikin yil nde, ku naan le weet. Ɗang ɓe naan ɗom an ti a man sise weet muw. Kat yi a ɗom maan, yi a man weet. Ɓe yi ɗi ɓam an. Weet ku sise, ɓe a ɓak mee ku gyong ku a man mop muw. Pee a naan le ti a man sise ɗi. Kat a ɗom, ɗang naan ɗi ɗom ku ti a mbaa a man a met sise oh, ɓe a kat man ƙikyeen. Ɓe ret ni, a ku tum man liss shini shini. Ɓe ɗi ɓam mun yi put mwaan. Ɗi ɓam mun yi mwaan ngulong. Ɗi ɓam mun yi koo yi ka ki ka a mee maar yow. Ɓe ɗi ɓam ka. Koo yi nga a ki ka a mee tang ran, ɓe ɗi ɓam ka. Pee ni ka man liis mu pee ku <hesitation> pee kam ran ndeeni ɗi. Ɓe ka kat ɓam ka pwet ɗikin mwaan mak.